زه غواړم جیم ته ولاړه سم، ځکه ورزش یو مهارت ده او روزنکي ته اړتیا لري، په جیم کې د سپورتي ماشینونو تر څنګ روزنکي هم وي، چي د سم ورزش او منظمو حرکتونو لارښونه کوي. ورزش یوازې ځان خولې کول نه دي، بلکې ورزش باید په داسې طریقه وسي، چي ځان هم خوږ نه کړې او په سمو حرکتونو خپلو موخو ته ورسېږي.